هي في اللولة تو سالو لا بارسون, من موراها تسقسي عليها ايسكو صافا ؟ صافا بيان ؟ سكيليا دو نوفو باش عادا من بعد تجبله علاش باغي تشكره, قال فوالا هداك لو جور درتلي تال جاست تال جاست, بغيت نشكرك و صا مافي بليزير, و خص تفهمه بلي, كلي هي افضل طريقة شكر خص تفهم سيد بلي اصلا حاجة اللي راك تشكره عليها نتايا عجباتك فريمون, سما مام هو يحسها بلي كلي راك درت فيه حاجة شابة, دونك هادي هي